Koa aminakà edy fanasan̈a lasety ze baka fa an̈aranany izy fo zen̈y masìny. Ke tsy haiko amizay na masìny olombelon̈o fo mampiasa izy na fa mandeha karà in̈y fo. Fa afaka atsofotro-nô zen̈y kapila-nô aviô afaka hombanina direkity maiky zen̈y raha io amin’ny alalan’ny masiny io.